أكثر الضوضاء اللي <hesitation> تصعب علي النوم هي الأصوات العالية مثل نباح الكلب، الأصوات المفاجئة مثل إطلاق الأبواب بجوة أو سيارة اللي تمشي بسرعة، هذه الاصوات تخلين تركيزي يتشتت ما أقدر ارتاح بعد هدا الصوت زي عجارب الساعة تسبب لي نوع من الإزعاج بشكل كبير.